Sapuniit ke unisheen eng' eng' ingoroik, ki unisheen eng ngoroik so ko isto sumndo, atcha kora sapuniit ko mii sapunishek konyil aeng', mito neke ne ke uneekei ako mii neke ne keuneen tukuk, ko ne kiuneen tukuk anyun kotareti tukuuk cha kanaam mwanik koistakei, yetcha kotaret kora tukuuk sokopiit ngo kamitei <hesitation> tukuk cha kanam mwanik simakopiit ko- koisto si ma namnda piich magonjeshwek, che uu <hesitation> che uu chepo iin mukuleldo, ko ngi paishe sapunit anyuni ko- kotareti amu istoi cha- chapuchoo tukul ako isto akot ing' ingoroik chapuuk ii, akoistoi ang'ot kopar iin tyongik che mii <hesitation> ngoroik amu mii sapunishek chepo iin kericheek, che imuuch ko- kopar <hesitation> kopar tyongik chemenye ingoroik che uu kisireek, kimiteek, ko eng' eng' eng' ak koisto korook <hesitation> tukuuk che- che- che imuuch koipweech makonjeshek che uu chepo kocheek, kotareti anyun sapuniit amu sapuniit ko kiy tukul kora ne imuchi kotaret <hesitation> kopar kisireek ak kopar ak koisto chapu chapuuk tokol che mii poorto ak chemii ngoroik ak chemii kora <hesitation> sanishek ak kikombok ak tukuuk tukul chekipaishe eng'-eng'-chikoni.